Sɛla ti fu wan iŋɛ yia tana bisera fu garden suŋa de la <hesitation> see ti fu ŋma dɔɔrɔ iŋɛ fence kaɛ la. Bala, la wan basɛ ti sɛla ti fu burɛ garden la puan la, dusi bii sɛla koo nɛreba kan nyaŋɛ kɛ garden la puan zagum sɛla ti fu burɛ la. Dagi bala ma'a gee ti nari ti fu kelum malegera garden la puan. N makɛ yeti fu sannkelw la sɛla n de dia, la nari ti fu makera saŋa puan kina kɔɔra ti sɛla ti fu burɛ la tana zo'ora suŋa suŋa. Fu san burɛ la kamaa <hesitation> tomatoes, fu nari ti fu kina vuura muuɔ koo fu kɔɔra muuɔ la ti muuɔ de kan nyaŋɛ tana <hesitation> tomatoes dee ti tomatoes nyɛ paŋa nyaŋɛ zo'e kalam, nyaŋɛ wam ti fu yaŋɛ go'ose ti nyuurɔ bɔna bini.